بيت أحلامي يكون بسيط وواسع مبني من مواد طبيعية مثل الحجر والخشب، بيكون فيه حوش كبير ومليان شجر نخيل وزهور لأني أحب الطبيعة وأحب أكون جريبة منها، الغرف تكون واسعة وفيها نوافذ كبيرة عشان يدخل النور الطبيعي، المطبخ يكون فسيح لأن أحب أطبخ.